Keerirɛ yee ri wɨ lóo koonu lǝ okopiyǝ yɨŋ nya bɨrrayǝnrɨ lah wɛɛlɛŋrǝ anyɩŋ yo poŋ ayɩrɩ fwanyɩ wǝ́ mɨŋ e lee pe ke ci rɛ le eri wǝǝ a nya nyarɨpirǝ rɨ lä wɛlɛŋrǝ.